अपनो क्षेत्र और शहरो के नाम रामपुर, सोमना, घवना, मोहेना, लक्ष्मनगढ़ी, बांभूटी, इनायतपुर, हुरसेना, लक्ष्मनगढ़ी, वीरपुरा। मड़की, सर्व नवापुर, चिमनपुर, चंदोस, रामनगर, फतेहपुर, फतेह नगरीया, गोमट, खेर, बल्लभगढ़, गाज़ियाबाद, जहारवीर। थानपुर, विशारा, चांदनीर, करणपुर, भबरौला उदयपुर, गोहड़ोत, झकोटा खांवी।